Ahoh saat köögiviljo tetäq niimuudu, et koorit nä ärq, ku ummaq sääntseq kooritavaq, paksõmba koorõgaq. Noh, sis lõikat tükes ja panõt panni pääle, sis küdsämispaprõ panõt ala vai niisama sääntse ahopanni pääle. Õlli tulõ ka alaq pandaq veidükese. Jah, suula, maitsõainit. Ja küdsät niikavva, ku ummaq hääq.